अरे, धन्यवाद कै बोलण की बात होलु! मैं तो अपणु काम करणा होलु। जब आप अपणी मदद करन आए, त ये तो मेरा फर्ज हुइ। मुझेक तो खुशी होलु कि मैं अपणी कुछ मदद कर सका। पर आप ऐसे क्यों सोच रये कि आप अकेले कुछ नी कर सकते? <hesitation> मने तो आप म बड़ी हिम्मत देखी। अगली बार खुद पर भरोसा रख्या।